Ma kam bes se ngë ë una sensazioni piacevoli të jesh i sprasmi te jeta, përçë comunqui ishteri ë një animall sociali, ka mbzonjë të rrie me tjerët, ka mbzonj relacion, të lidhet me tjerët e certu nga qëndron po ti, çë do bush, kërkon të çelebrarsh gjellën më shumë se çë mën, ngë ë façili però kërkon të e rrosh au massimu e pran si sos sos.